Hiiŋ, yebi, tatu, neshi, tana, ciihiŋ cenje, tɛŋdatu, cinjishi umpwa- hiiŋ, yebi, tatu, neshi, tana ciihiŋ, cenje, tɛŋdatu, cinjishi, umpwa woshi. Woshi-no-boo-ko, woshi-ni-bɛ-iyebi, woshi-ni-bɛ-itɛtu, woshi-ni-bɛ-ineshi woshi-ni-bɛ-tɛ, woshi-ni-bɛ-ciihiŋ, woshi-ni-bɛ-cenje, woshi-ni-bɛ-tɛŋdɛtu, woshi-ni-bɛ-ciinjishi talacɛ. Talacɛ-n-bɛ-itɛtu, talacɛ-ni-bɛp-neshi, talace-ni-bɛ-tɛ, talacɛ-ni-bɛ cenje, en, talacɛ-n-bɛ-ciihiŋ, talacɛ-ni-bɛ-cenje, talacɛ-ni-bɛ-tɛndɛtu, talacɛ ni-bɛ-cinjishi, buhaŋda. Buhaŋda-ni-bɛ-boo-ko, buhaŋda-ni-bɛ-iyebi, buhaŋda-ni-bɛ-it buhaŋda-ni-bɛ-itɛtu, buhaŋda-ni-bɛ-neshi. Buhaŋda-ni-bɛ-tɛ, buhaŋda-ni-bɛ-ciihiŋ, buhaŋda-ni-bɛ-cenje, buhaŋda-ni-bɛ-tɛndɛtu, buhaŋda-ni-bɛ-ciijishi, dupu. Dupu-nu-boo-ko, dupu-ni-bɛ-iyebi, dupu-ni-bɛ-iyebi, dupu-ni-bɛ-tɛtu, dupu-ni-bɛ-neshi, dupu-ni-bɛ-tɛ, du, dupu-nu-umpwa. To, dupu, en, dupu-ni-bɛ, dupu-nu-umpwa. Dupu-nu-upwa-nu-boo-ko, dupu-nu-umpwa-ni-bɛ-iyebi, dupu-nu-umpwa-ni-bɛ-icinjishi, em ni-umpwa-ni-bɛ-neshi, dupu-nu-umpwa-ni-bɛ-tɛ, dupu-nu-umpwa-ni-bɛ-ciihiŋ, dupu-nu-umpwa-ni-bɛ, dupu-nu-umpwa-ni-bɛ-tɛndɛtu, dupu-nu-umpwa-ni-bɛ-cinjishi dupu-nu-woshi. Dupu-nu-woshi-nu-boo-ko, dupu-ba-utatu, dupu-nu-woshi-ni-bɛ-ci-neshi dupu-nu-woshi-ni-bɛ-tɛ, dupu-nu-woshi-ni-bɛ-ce, icihiŋ, dupu-nu-woshi-ni-bɛ-cenje, dupu.